افضل اروح رحله مع ربع. لاني ما عندي شريك <laughs> امزح، لو كان عندي زوج بعد بختار ربعي. <laughs> لا احضر الرحلات معهم ،ما ابي يعني اقضي وقت الرحلة في مشاكل مع زوجي فاكيد بختار ربعي